Sekulah tong ayuk amik ineh adalah sekulah pemiri..yeng kalek.. yeng pun sekulah pom ineh, ineh sekulah tong ayuk amik ineh, sekulah pemiri neh..

Owk, konak eh jakak neh yeng konak erei alai tumu. Yeng pun kojah neh, yeng pun tipan eh kojah, konak nat eh. Pekuak ineh kek menat eh.

Boteg yah koluk tan kik boteg dalem bukui, boteg koluk kik boteg dalem malat, boteg koluk kik boteg dalem borat. Ineh boteg koluk kik, boteg nanouk ireh kelunan jau.

Pun, ramey krismas, ramey taun baru, ramey um kelete'erk ngan ireh kelunan, ngan ireh padik, ngan ireh tuken, ngan ireh tadin avik ireh topun avik ireh vik uleuk, amik panaq.

Amik melakau gem amik tai tong sepiten. Amik, mukuk tong ume' amik mongak lekoton. Pun jajik neh, pun langit neh tuai, mukuk sineh amik mongak lekoton.

botek bunga, botek um bilah, botek patong odok, botek salak, lake nouk tong beg koluk kik, yeng pun kolek

Yeng akouk mojam inouk yah nanouk kik dan keik larui umon sau, akouk yeng akouk mojam..Tong keik pongah jau itouk ,pinek adui pinek yah pongah nanouk kik yeng sukat kojam kik manouk.

Owk..yeng pun ireh peritah monak, erei...berajak ineh ngan amik ayuk dageng. Yeng kalek ireh manouk eh monak amik..abuh ireh manouk deh dak mungkin..mungkin awu itouk ireh manouk eh..Yah kunah kuk ineh..

Pun pengejian, pun pengesat barang lobuk itouk. Kuk pinek yah, kuk pinek yah solap tan ulouk. Yeng kojam ulouk, yeng tan ulouk. Konak tog anah ulouk konak kapak, konak malat, ineh yah biasa nongen ulouk. Pun barang rah itouk petiken ; yan neh pon, yan neh tv, yan neh mesen. Ineh pengejian neh

Pongah pinek penolong peritah. Penolong peritah ; jin menyuk manouk tuvu, jin menyuk manouk beg, jin menyuk manouk laker. Ineh penolong peritah.

Akouk koluk suket um Somang, koluk suket um, pinek lah suket koluk kik. Yeng akouk mojam barak. Kan topun kik kelunan suket, ineh kuk kik koluk ninik suket.

Pun ireh ukun topun kik tosoq, pinek adui ireh sau, pinek yah naneuk ireh sau, tosoq naneuk ireh, adui yah naneuk ireh. Ireh ukun topun kik sau, pun.

Kirak kik..yeng pun kirak kik konak konak..konak piak kiik barak niik erey, terima kasih lah monak jian konep ngan ireh..pu'kuk neh sukat mipe ulouk, dalem sekulah, dalem adui nanouk ulouk..jin sau avik eh sekarang..avik eh pongah itouk

Kadang kadang kelunan ineh tuai, pitah adui pitah keroja. Yah ayuk nah avik. Kadang kadang tuai pitah rodu, jadi avik eh manouk anag tong daleh ulouk. Ineh pengetuai kelunan jin daleh jah.

kejian ulouk kelunan muwik ujuk pogeng, ineh ulouk berosi jin amak, jin ineh ulouk yeng pun amak ulouk, jin ujuk ulouk ineh pun penyakit, pun kuman pun sogit,

Konak ulouk tumu, kalau ulouk tumu erei, yeng pun konak konak penganewk kik manouk batung kik pu'kuk neh paget mageh, paget jiak..konak ulouk tai mengase dawai dawai, konak ireh lobuk erei..konak ineh tuwerk amik manouk batung amik..

Pinek nan kelunan tuai tong daleh amik. Ireh jin daleh jah tuai tong inak amik. Pinek nan ireh. Pun ireh padeng, pun ireh tabi, pun ireh- ireh tuen ineh, ireh kinak ineh.

Owk tuvu kik yah pongah nalek kik yan neh jolai, ketinun, situn..yah eh lak ngeluno ineh, yeng kalek pun amik ngeluno da itouk ate, abu amik ngeluno dak, duman pengawu etey amik ngeluno. keh.

Pun tosog, neh yeng ulouk pesangun..yeng ulouk petuwat..adui ulouk, keroja ulouk, ngan ireh kelunan..ineh sangun, ineh tosog..ngan yeng pun tosog yah boken, ineh tuerk.

Konep amik bosau, konep amik pun monak wat ireh menyuk ireh tangen dalem sekulah ireh avik peh ireh tong ujian ineh. juk buak ireh modai, amai modai dalem ujian.

Yeng kale pun kutun jau tong daleh amik eh dai itouk. Mauk eh pun dah bik eh pun duman pengawu dak. Jam siran siran eh pun, eh musit. eh bagik eh itouk, yeng kale eh pun.

pinek kelunan yah lagu koluk tan amik, pinek peh ireh yah jian piak, pinek peh ireh yah jian gaya ireh dalem lagu, pengejian piak ireh dalem lagu

Owk, konak ulouk minut. Yeng mojam ulouk um inouk ngaran neh minut-minut, pongah ineh mojam ulouk molek ayuk rigit ineh. Minut eh, amai lalek pekobi, amai lalek eh- inouk ngaran- manouk eh jah langit ineh.

Owk..putik ap tong daleh amik, pekuwak ineh kerk ap ulouk..akouk yeng mojam eh lak bai etey..anah amik itouk ineh, putik eh..putik, posan posan peh eh. Aap lak amik itouk. dan romer neh, poleng.

bareng pun lobih neh guak gaya ireh udi, <noise>

Yah jian dalem bup yah petonak amik sau, manouk jah duah tolouk. Erei-- mauk piak sigu memateng neh, bateng urup ineh. Ineh nanouk amik, ineh pengejian amik sau.

Jiak lah pongah monak amik bantuan, karna ireh pongah masu amik jin inak jin daleh amik yah monen jin itouk mah. Tapi amik, koluk bi peh amik tong inak nonak ireh pengawu. Kalau ak-

Tateq langit iteuk, yeng eh jian. Petoget- petaget tek. Petaget nonep. Yeng pun ayuk neh jian, yeng a- pun ayuk neh tagak. Taget bacak.

Akouk koluk dukuk neh jiak, dukuk neh ngam..dukuk neh mauk konep kik..konak koluk kik, yah dukuk kik koluk..yeng eh, akouk milik eh konak ireh erei..akouk koluk koluk tuerk..

Dalem kirak kik barang ineh barang mareng barang pegau, yeng eh pun barang ineh yah biasa, barang pun eh barang tuai pegau ineh eh kirak kik yeng eh sau mah

Lakau tong banget yeng eh pekuak tong be'ek. Kojah rasa ulouk- kojah rasa ulouk tong dalem banget, kojah rasa ulouk tong be'ek pong. Yeng eh samak.

Owk..sukup sukup lah..monak jiak konep ngan tuhan..du'kuk neh monak amik berajak, avik neh monak wat ayuk ireh tinen tamen kik keroja jengarun itouk..jin siran siran pongah..bersyukur..

Bup suket kancil koluk tan ireh anag. Eh koluk tan ireh. Kuk ireh koluk ngeninik piak ireh barak, piak ireh seritak eh ngan rawah ayam lakeik duah tong seritak ineh erei. Ineh eh koluk tan ireh anag, yeng konak koluk menat eh.

Jah ijin mopuk yah sukat mipe akeuk dalem adui kek tong lamin kek, yeng maneuk akeuk lalek yeng uwat, yeng maneuk akeuk lalek shakit. Ijin mopuk ineh gune kek.

Tebare kik ngan, amai lalek bet lamin, amai lalek yeng mulik. Tuai tuai kok mulik menat lamin, menat daleh. Keh piak tebare kek ngan ireh bakeh kek.

pinek parai amik, pinek tuvu amik, yah tenuvu amik, pongah nalek amik neh jarun itouk, pongah kinan amik neh jarun itouk, parai amik pongah keluno amik, pongah tenopa amik, pongah kenijin amik

yeng pun kelunan koluk tan tong tv,yeng akouk koluk menat ireh, sat bi neh menat ireh, yeng pun ireh jian, lek akouk menat ireh tong tv

Yeng pun pengejian adui ireh peritah...nanouk ireh monak dalem daleh..yeng pun..konak ireh monak barang, konak ireh monak rigit ineh keh ireh manouk amik merisak..

Amik panag, dalem urip amik, pongah sukup berajak amik ; pongah sukup rigit amik. Pukuk amik dalem adui, pukuk amik padui. Yeng amik mukuk tong lamin.

Yeng pun nanouk. Adui nouk amik Ponan, ulouk Ponan, dalem langit tenonu ineh, menapok ireh, bungan ireh, ineh dalem langit tenonu ineh. Tapik pun amik Ponan jah keluak itouk ineh, ulouk Ponan pun gaya pun adet neh keh. Yeng kale peh akouk mojam eh. Keh bagik kik.

Adui juk koluk tonak kik yan neh sagak, motit sapik, motit gitar, lagu, pinek adui juk koluk tenonak. akouk juk koluk menyuk ireh tonak akouk, ayuk kik jiak mojam, jiak manouk jah persembahan monak ireh.

Kutun yah jau tong daleh amik, yeng pun. Dan tulan, ineh pun. Yan neh payau, ineh jau tong daleh amik.

Nebarek buak eh bosau buak eh papau buak eh modai. Yeng ineuk roti kok modai, ye ineuk roti kok papau. Yeng keh piak kek nebarek eh. Bakeh kek eh modai ineh. Keh ke yah dan kik modai, tebarek nah bi ke akeuk.

Emk..pun yah petuboh rodu bat tong ayuk amik. Dan neh danik klinik, danik ume' ubat..yeng misi petoboh..tuai tong ume' tong inak amik sedirik..lakeik ineh petuboh, tinen ineh petuboh, menat...

Pun sat dekuk ireh pogeng mutang. Mutang ireh keh ineh yeng ireh bayan eh kelak awu ineh. Dan ireh mutang kebayan ireh eh, koluk lah ireh pedageng. Tapik ineh eh nanouk ireh itouk ineh, yeng ireh bayan utang.

Tai mapun peritah amik, ngetiner barak ngan YB amik. Ayuk amik barak penusah amik, ayuk amik barak tusah amik. Mapun YB amik, mapun peritah amik. Miper amik.

Owk eh peronah tan kik orang putih, korea, kinak. Ireh pinek-pinek bengosak yah pongah tan kik, dalem masa dalem amik tong gereja masa ineh. Ineh tue keningat.

pinek yah man nanouk keik, pinek yah yeng kojam nanouk keik tong sekulah kik sau, yeng eh jiak..man, yeng eh sukat nanouk keik.

Owk. Uleuk juk tai pitah urip, uleuk juk tai pitah rigit, juk tai pepurip ireh kelunan uleuk, ireh padik uleuk. Yeng keh? Dan uleuk tai tong daleh ireh. Uleuk tai pitah jat nasib ki ineh ayuk uleuk monak.

Daven inouk yah koluk ayuk, yeng sangep yeng tabang. Daven koluk ayuk ulouk. Inouk awu ineh? yeng minyak, yeng konyu. Ineh ayuk ulouk manouk bauk ulouk jiak. Sangep, tabang ayuk ulouk. Minyag ayuk ulouk. Dan ireh rodu ineh, solop ayuk ireh. Ineh daven koluk ayouk ulouk.

Owk dan neh akouk, paken ineh tuwerk yeng sukat kinan keik, avik avik neh pinek pinek..karna du'kuk keik buleik nanouk neh, kalau akouk kuman eh jah duah beluk keh, jiak la..kalau lobih jin ineh, sat..

Amai kok bosau lalek, m'dey kok mamak..m'dey kok sat..yeng jiak ukuk..m'dey kok matai..

Owk, konak akouk tai tong wayang. Yeng nat seritak, nat ader, nat ah tong tv konak ulouk tai tong tv erei kek ulouk tai tong wayang ineh. Keh akouk dan kik tai. Kuman popcorn peh akouk dak. Kuman sep be'ek peh akouk dak. Keh akouk dan kik tai.

Akouk pebakeh lobik yeng jian. Dan ireh tinen tamen ulouk pongah mojam, jian ulouk potew, jian ulouk pojah.

Pinek nan. adui berajan. Konak tog urip amik Ponan, berajan palouk, berajan mengasouk, berajan ale laker. Memang maan, memang baat. Tai pavik ulouk mongen, tai pavik ulouk pakey barang ayuk ulouk berajan ineh. Man, yeng eh piak ujun mengater. Jin sin ngan batung.

Yeng pun bup suket yah koluk tan ireh anag dalem langit piak itouk, jah pon tan ireh..jah pon nongen ireh..Yeng pun ireh menat bup suket.

Lakeik neh petuboh eh, tinen neh dan ne lakeik neh keroja. Mauk lakeik neh mulik jin keroja, lakeik neh petuboh eh, lakeik neh maneuk penguman, pitah tangoh, alek iteuk alek itei monak rodu neh dan neh pun rigit neh, belanja monak rodu.

Tobouk yah tenuvu amik, ineh malai kinan amik. Yeng pun amik kuman cebarang, yeng amik kuman yah sat. Yah tenuvu amik ineh keh kinan amik. Yeng amik kuman yah pebareng.